Frijama dum awatata kare heɓa feewa awawan tawugo fere juddum fere ɓo dammudum fereɓo yaaji ma ahutata ha yiite nder may wodi fonko jamde dum ɓe wallini ha nder kanju on to feewi sai anan karema ma feewi.